الكلام مع الحيوانات، ولا بكل اللغات؟ أنا أفضل أتحدث بكل اللغات الأجنبية، لأن التواصل مع البشر من ثقافات مختلفة بيفتح لي أبواب أكثر بالحياة، لكن الكلام مع الحيوانات أكيد ممتع.